Démb benn cin laa añee. Am na jën. Am na am na am na jën, am na diwlin, am na soble, am na poobar, am na kaani, am na oño, am na jumboo, am na batañsa, am na jaxatu, am na bisaab.